اکیلی فرض جکو ہے، جیکڈنہں انسان آپرے آپ نو آپرو جنم ئی سمجھے ڈوجاں لا تو سبھ کجھ اے سبھاں لا راہ ہموار کرے چھے ایستائیں جو ہیک بھاگیعرتھ جکا ناں گنگا بہا لی او اونڑ ہیکے منکھ ٹھا لے جو صدیوں بعد ناں ہالے اوڑکھانڑ ایئوں امچے برادری ماں بھی ہر پیڑہی میں کو ناں کو ہیک منکھ جکو لے اونڑیں جے سبھ کجھ ٹھایل اے ائیں اوڈاں نو ہیک کرلے اماں بر امچے برابر سمجھا تو ہیک مانڑو ہتو او <hesitation> فخر اے پر اوڈ اماں ناں کہیچے کہ ہندستان پاکستان الگ ہولیں پر امچے اوڈ دھرتی کون چھوڑی، اماں چے دھرتی ناں چھوڑنڑ جا سبب جکو تھا او وڑے الزام یا کہیں کہو مانجے ڈاڈے متھے اے مانجے ڈاڈے متھے سجے اوڈ جکو چھے امرکوٹاں سوں چھور اسٹیشن ہتی جکو انڈیا جانڑ لا ٹرین بیلی ھتی او آخری اسٹیشن چھور ہتی چھور منجھ اوڈ سجے بھیڑے لے

اوئا پاکستان چھوڑلیں نا تو ہیکے منکھے جو کام تو ہیک منکھ جے سبھان نو کہے بھی پانجی برادری کافی شاہد اے مانجی برادری کافی اشو ہلیا تو میں آپ جا فرض نبھاتا تو تو میں ابھراویں منیں ڈیکھتی تو ہیک بار بچے آخری تو اے ہیکے منکھا جا آنپڑی برادری جا سبھ کجھ چاہوے تو۔ چھاوی تو سجی برادری بھی کر سگھی، جی نا چھاوی تو پچھی او بنڑاں ماں ائین انشانا ماں بنڑ بہ آپاں سون نیچا سن ڈی چھی آپا سون نیچی۔